<hesitation> ara man nga ndzay kata anga tsi tsavul anga gi mèmèm sa aran man ndo mana zlaha a chan ma ndo zhe man ba an gau zlina avuna azuna zhe, ndo mana asunva agdmu bi b azhe ndo man ntawasa'a ba zhe ndo man nkisara ba azhe ndo mana an yau wudai ara mana azbay azbay bi ba zhe, da aran man nta nwoya bi aran man nta ntsi ntsaval bi ba azhe aran man nta ngecha bi, aran mana anga ngchenabi, ara man ndo nab awaika bi aray zhigilè atakaha. nga nzay nga ara nstavala anga nsti ntsavala nga, anga li wali nga, anga ngosh ngosh nga, nga nchuko nyam nga siya nga nchuko daf nfa ndiya nga nchuko mèmè nga ndiya arai gadaya anga ndi sunga ai gada aaman zhigilè atakahaka, arantanta ba anga gada ndi sunga anga ngosha anga gi wadata anga gi meme nga, rai man dhoum ngay stad ntu ngoza ehgada nte ba arai zhigile n'takahanga avasa an ngots gui baki mbula'a agada nzay na pa agada gyi me. anga gada zhigile man n'takahang bi aranta ba nga dzuwala had ara kda, nga nsawala kada ara nkda aranta ntu ba wai zhigile sa agi godiya nga tagada anga aran nga nzay kata nga agide duniya arai wahala skwa ba ngecha ngu bi arai meme ba anga ngets nga bi arai nga nxay kata anga ntsi ntsaval naga li wali aran man zhigile gadka va monai achew an gadasa nga gadanzay ngalafiya anga gada ntsi ntsaval nga, anga gada nsi myam nga, anga gada ndi daf nga, anga gada gimeme nga kr stad aranta ntu ba arai zhigile n'takaha avasa arai ngotsa anda zlina arai ngots meme arai gau makaranta na agau skwi na avasa ah zhigile n'takaha agyi wadata an zhgile ba ann'takahanga avasa ara mutsiba bi amamna ndo agide duniya sata, aray zhigilè atakaha ara meme ntakahan anga ndiya anga siya ko mana ngaya bi ba zhigilè n'takahanka ko mana ngaya zhe katak ba arai zhigile n'takahanka.

Aman zhigilè agada angay kaba aranta kazhèra zhèra kachinè chinè, atagada aka giya atagadaka aka chinè a zlèmbad man tavaka aka siya man zhigilè ntsukoada angaya ndi angaya ndi aka atiya kirngaya vaka kandiya man zhè kandi, azhè, kinè tsi tsavul kinè agaba, akinè ndi mavur kinè burok a shika, ngidè kinè tsi tsavul kinè agidè, burok ashi ka kinè chè è akinè ndzay kinè abaki, kinè tsay kinè a ndiri ngaya akinè agi mè ngaya nga wurè gi a pirèk anaga ti daf nga dè yam a zhigilè atakanga anga gada, aray mèmè atakaha ko mana ngaya bi ba aray zhigilè atakaha ko mana ngaya azhè ba zhigilè atakahaka aray dadi anga gada ndiya anta agada gi, aray zana agi kata a zhigilè agada takaha nga anagada warda, nga shèwala ara man a kuda, man zhigilè tsukoda kandi man zhigilè ntsuko bi ka ndzay ngaya nènga angasa agidè skwi man nga ndziya agidè duniya anganta,